Da maro gn'asa fa da gn'olo hagnano an'azy e sy misy, misy zao e pasitera, magnano mpampianatry, magnano mpitsabo, gne sasany moa zany da mandeha ame pimasy agny avao e magnano sikidy io, da asa aby daoly io hahazoagny vola aby io, misy gne manzaitry, misy gne gne mpampilomagno, izy aby zany.